Ai in slimbad kaiga pirik ai pi dok ai, nziwin ai da go salla in gi salla ai shika ai sa nzohot aigi karatu gazhvemga ai wudaiya a, ta slimbada ai nzuwin ai wai shkawda isa dzuh siɗa ai panat aidi ai wudahi ngozga a'zha a panat di ai wudahi ai hasat skwi indi mana ai tatta i slimbada ai pirak kuma izhada kwasak in slimba kaiga tukwasak babga zhu, shka pirik aisa gat mbali mai ga mbai ai nga sldaw gida ai tingaia, man babga in wardi bi ndar ninga ai ai fiyabi gazhanga ai da ai kwasak kosa ai ka de kosak sai man igila ai kob maglim ai de kostam to kob mashn sa kada pilla'a, dari tsaw ai ka pillara kade ai kostom ka sldi gida ai ndihi tsa tsad ti mashin kafi ai da ndika ai sam kosk mai giya'a To ipir ai waya’ a ya aigida man i gin sldin ninga'a, in slimbadkaiga mai ishik ta barawa sldin ngidakakka a zhu in sldin gi daw in nduuna ishikda ai sa gi kosok to isa miya kosok skwihiya a zhe tsa tsad ai man warda aman zhekle man takahaya man i pir waya tsawisim skwi india, vuna ga zamga ai slimbadkad tu kusok ai da shka wi man ai ka ngatskad. Skwi ngid kut kutta ai sim a, skwi indi ai vuna ai ka ngats kada skwi indi man ai ka sam kad skwi indi ai wudahi a vuna ai za ngats kad tsivid skwi man tiwi ai ka shka wi kuma har yanzu kasa war tsivid mana wudahi, ka war vu wudah man ta gakan lekole tagimu ta da lukole de ko ta dubida ta gakad lekole sa shkame a, ta gatniv ai ka wera'a, gazanga ai nziyahad ai ngozi ai wudai garzamga ai ka tsi tsaval ai wudai ai ngozi ninga'a, skwi man nga tipa kaina